أحب يكون عندي طباخ شخصي, لأن الأكل جزء مهم من حياتنا وطباخ يقدر يسويلي أكل لذيذ كثير وصحي على ذوقي, تخيل كل يوم آكل وجبات متنوعة, ولذيذة, بدون ما اتعب, أماالسايق صح مريح بس يمكن أقدر أسوق بنفسي, لكن الطباخ بيخلي حياتي أريح وأحلى, خاصة إذا كان يطبخ أكلات مميزة.